<hesitation> النظره أكثر رومانسيه واحد يقدر يشوفها <hesitation> في دارنا في الليل غروب الشمس، <hesitation> مع الميناء، منبعد عندك هاذوك فلوكات، منبعد عندك هذاك الما ليلمع، منبعد <hesitation> هاذي بزاف بزاف رومانسي، خصوصا في الصيف نخرجو برا تشوف نجوم، تشوف البحر بزاف بزاف هادئ، هي بزاف بزاف بزاف رومانسي.